والله أكيد يختلف حسب الوقت بالصيف أحب الأكلات الخفيفة مثل السلطات والمقبلات الباردة أحب اكثر شيء التبولة والأيس كريم. أما في الشتاء يا سلام على مرقة عدس حارة أو مكبوس دياي يووي. تطلع لذيذة بالجو البارد تسألني بشكل عام المعكرونة. المعكرونة بأنواعها دايما بالصدارة عندي. ما معي منها باي وقت.